طباخ انا بقدر اطبخ براي بي مزاجي و براحتي لكن السواقة، ما بسوق، السواق يوديني محل ما انا دار دايرة امشي السوق، دايرة امشي مشاويري، بقضي لي مشاويري و اكون اكون مطمنة يعني، احسن عندي يكون سواق.